हम एक महिना में लगभग दस से पन्दर बर समाल लेवे जायेच्छी। जेकर में हमरा लगभग कभी एक घंटा कभी देड़ घंटा लग जायेच्छे। अगर भीड रहेच्छे तो जादा समाल लग जायेच्छे अगर भीड नहीं। रहेच्छे तो कम समाल में समाल ले आवेच्छी कभी कभी हमके। कम समाल लावे के होगे चे तो कम समाल में मिल जायेच्छे। कभी कभी जादे समाल लावे के होगे चे तो जादा समाल लाग। जायेच्छे ऐसे हमके लगबग एक से देड़ गंटा लागेच्छे।